تبدأ بتقديم الشكر والامتنان للشخص، تذكر السبب اللي تشكره عليه وتوضح كيف أثرت تلك اللفتة عليك، وتختم بالامتنان مرة أخرى.